He liandáu liandáu siptahí ái ráni án siáma sápa ái duíchú áhéan án ómthé áni áhé magne tibó nísé án kím án ómdánté ián maklé méni mí hóu siám tachú hé kóvel áhéan pathé áni án kan lóak mangdúrin vinpea kiní katmánga éi duíchú átél kanuamdé vinkan kalthé tichí áni á kanuamdé meni.